Nake'e jandio no'ó ndavii ujun ndu lunes, ndu martes, miercoles, ndu miercoles, ndu jueves, ndu sabado, undo domingo ian ndu ndavii nakadio tedi'ó namodo ña'á. Lunes, martes, miercoles, jueves, viernes, sabado, domingo.